Tuurnawisuuji ina keewi, ina seerti. Goɗɗi nana toon ko mawɗi. Goɗɗi nana toon ko tokoosi. Goɗɗi nana toon ina ceeɓi. Goɗɗi nana toon ina ɓuɗtiɗi. Goɗɗi nana toon a wa- waɗan e njamndi walla mbaɗa e lekkal mbiisa hay sinno tawi a waɗaani hen boloŋ o. Goɗɗi nana toon noon, ngardata ko e boloŋ, a waɗan ga ni woni mbiisa to boloŋ o jannga ɗum.